يعني لو سمحت أنا ساكن جديد <hesitation> بهاي المنطقي بدي ودي ابحث عن أقرب مركز شرطة ، أنا مو عارف المكان عدل هل هو قريب من هنا لأني سألت كذا شخص أعطاني العنوان وأعطاني اتجاهات جدا مختلفة <hesitation> ماكو فايدي ترا الموضوع مو سهل.